Acchu hulugo, ngam kulol vodai watan a torra masin. himbe bo yidata hala ma to a kuldo ngam mai kulol na jema.